نفظل يكون عندي طاهي شخصي يطبخ لي أحسن أنواع الأكل خاطر أنا مانيش محبين آآ الطبخ، لذلك كنت نفظل إني يكون عندي طاهي شخصي على أنو يكون عندي سائق آآ شخصي، آآ خاطر نحب السياقة نحب آآ نسوق وأنا ماهرة في السياقة أنا مانيش ماهرة في الأكل مانچمش نطيب آآ ماكلة بنينة كيماش يطيب هاذى الطهى اللى نچيبو.